انا شغال فمحل حلويات و حابب وظيفتى لانها كل فتره بتعمل منتج جديد و المنتج الجديد دا بيجيب الكتير ن الناس ان هما ييجو يدوقو الحلويات بتاعتنا ويستمتعو بيها ودا بيزود طبعا المبيعات بتاعتنا و كسبنا للفلوس و الخبره كمان بنكسب خبره كتير من الموضوع دا فا دا كمان بصراحه دا عملى يعنى وانا بحبه جدا